أتمنى لو عندي مهارة الطهي بشكل إحترافي ، ليش ؟ لأن الطبخ مو بس هواية كمان طريقة للتعبير عن الحب، إذا كنت أقدر أطبخ أكلات متنوعة بقدر أمتع عائلتي وأصدقائي واط- بأطباق جديدة ولذيذة ، الطبخ يخليني استكشف ثقافات مختلفة من خلال الأكل، وأتمنى يوم من الأيام أكون طباخ محترف وأفتح مطعم خاص فيني.